Me yamu a nkyɛ mutum meka German kasa. Siantsir nye dɛ German kasa rebɛyɛ kasa a sɛ iyi Borͻfo kasa fi hͻ a, ͻyɛ kasa a amamfo sua no yie wͻ wiadze n'afanan nyina. Osiandɛ, German ͻman no no mu mpanyimfo ma k - akwannya ma <noise> hͻn a wosua German kasa no wͻkͻ ͻman no do, na wokosua - wͻkͻtoa hͻn adzesua do na wowie a, wͻma hͻn edwuma ma wͻyɛ.